Kalau permainan um video yang oku parnah bamain um aru game-game da talipon yang yang biasa'-biasa oni' um kalau yang macam kuo balawan-lawan ri isada ino oni' kuwo yang mau download da talipon no ino oni'lah mainon yang molosu'lah

Sudah tontu' kalau oku mimang suka' oku ba bamain bula'lah um bajuging antad da juging manyimbul manyimbul dan ba bamain basikal.

Makanan yang isa barapa siat akanun ti um sapanjang masa ti macam ambuyat lah ambuyat no kalau int tangadau um sesuai kalau intuong isa barapa sesuai pasal bila kita makan ambuyat da intuong malar mongoi da jamban sumobu saja.

Bagus teknologi no isarap ni da sistem pendidikan tokou supaya teknologi no kapandayan da jenerasi wagu jangan iro lapas biskul sa mapandai nunu-nunu. Jadi iti misti korojosama jangan pihak pengurusan kerajaan pun misti kuo jadi teknologi ti patut obiton kalau teknologi terbaru harus didedahkan da jenerasi tokou jadi kalau ino isa inobit da pendidikan tokou mungkin ada kerugian da anak-anak tokou.

um da nagara'ku um iskul-iskul mimang aru manyukung da parbagai bahasalah tapi sa' sa' mogilo kolodlah kalau dalam sekolah biasa' aruu yang partama' bahasa um yang miso partama' ialah bahasa Melayu um bahasa Inggeris bahasa Tamil dan bahasa Dusun Kadazandusun um jadi' mimang ada'lah.

Ubat-ubatan tradisional yang aru da budaya jami macam ubat-ubatan antad da tumbuh-tumbuhanlah yang salalu makito da liud-liud walai tinanum misalnyo kalau kunyit um layu um kamangi aru nini um ubat-ubatan ti macam ubat-ubatan wokon macam um ruu moningot.

Molosu' nini' um molosu' nini' mangaal da parniagaan cuma mogilo nini' sakarang ti um sakarang ti mogilo sainganlah saingan.

Makanan yang mangandungi vitamin C um protein um kuo maka gizi dan yang um makanan-makanan seimbanglah.

Biasanyo kuo titi iro anak-anak tokou suka' mongontong da buku carita' tampatan um nunu ngaranan ti sang kancil um carita' sang kancillah <laughs> bah.

Ok ubat-ubatan tradisional ti mungkin antad da roun-roun kayu, umbus-umbus kayu um batang kayu gakad-gakadtan[um] biasnya ino lah kuo yang terdapat da ubat-ubat tradisional da budaya tokou.

um Tanggung jawab pegawai um yang dipilih da komuniti jami iyo kana menjalankan tanggungjawab melaksanakan korojo-korojo yang telah ditetapkan oleh badan-badan berwajiblah cuntuhnyo um kalau Ketua Kampung iyo akan lebih kepada adat istiadat da kampung kalau Pengerusi JKK iyo lebih da perkara-perkara pembangunan.

Kalau da salalum nagara' yang diporlukan adalah aisi atau kad panganalan tapi kalau mongoi da nagara'-nagara' luar atau nagara' sambalai misti aru um passport.

Gaya'ku mamiri' jangan mangimat da duit um kaluarga'ku isa' momoli da barang-barang yang isada' barkagunaannyo hanya' mapakai da matu oni' momoli da barang-barang porlu oni um mangatur da belanja' no mangaal da bajet bulanan tontuon nio biyo biyo pakara' yang um mis mogogo' to' salasayun biyo pakara' yang malap datatak.

um Kalau korojo iskul dalaid ri yang yang molin kolod da alun um kuo lah statistik lah sabab mata palajaran statistik ti molin kolod da palajarun jadi kadang-kadang ino ini isa ku karatian isa karatian sabab magilo istilah-istilahnyo malalum dan lagi statistik ti <coughs> susah ikau majangka sabab ilmunyo talampau magayuh jadi iti antara mata pelajaran yang susahlah da waktu balajar ri.

um Kalau di dibari takan da peluang oku lebih suka mungkin oku lebih suka baguru macam mana mangaal da sakayan fiber glass sebap um iyo buli mendatangkan mamporikot da hasillah um.

Mongontong anak-anak berjaya dalam kahidupan do.

um Sabab um utama um ulun da pogun ku mulali da yanan wokon sabab um iro magium um da raziki da tampat wokonlah contohnya bakorojo da karajaan jadi atau bakorojo da swasta um jadi da kampung da pogun ku sada paluang-palang tino isa magilo paluang-paluang tini jadi iro akan mulali da tampat wokon lah.

iro buli memahami di gijok

Ok pambayaran ti kalau da laid mambayar misalnya segala bil bil noh tapaksa mongoi bayarai da kaunter tapi sekarang bayar pakai talipun oni, pakai kiosk jadi magilo nogu sistem pakai barcode oni jadi sakarang bayaran-bayaran pun mudah iyo noh perubahan yang <coughs> ada um dalaid ri masti makobit da duit obiton duit gilo-gilo mongoi potodo da kaunter sakarang isa payah miobit da duit asal ada talipun buli ikau bayar bil jadi ini nio perubahan-perubahan yang ada lah.

Kalau siti da yanan jami ti cara ulun mamayar da nu ti da bil ka nunu kah kan masih lagi um main tunai no um batunai um isa barapa nu ti magilo ulun mamakai da cara online transfer no kan.

Kemajuan teknoloji yang oku pikir buli mapasingkot do kualiti hidupku tarutama'nyo um bila oku mamaguna' da alat-alat teknoloji macam talipon bimbitlah um biyanan oni' mongobit malap da pakai jadi' iyo porlu' nini' rangkayan koyo rangkayan intenit no misti' misti' madaraslah misti' laju' misti' pantas.

um Aru nini aru mapajalan da karita mapajalan da luri kadang-kadang mongobit nini da motosikal da biskal.

Kalau aru ulun mapolos atau pun kalau aru mapa olos um modal untuk baniaga khususnya kaum yunai iro buli mangaal da perniagaan seperti mangaal da kuih muih untuk idaganglah.

Kurogaya sanang alun janji isa makaluor da guang untuk mamikir.

um Tentang pasal ujian iskul untuk anak-anak ranik ti um oku um sekarang ti da sekolah-sekolah da iskul-iskul da nagara tokou ti iyo agak membebankan da anak-anak ranik sebap yang sepatutnyo belum disoal diuji di dalam umur maranik sudah inuji um kadang-kadang menyusahkan da anak-anaklah ranik .

Program radio tampatan yang mapakaiku um Sabah FM onilah radio Sabah FM.

um kalau sarangga' ti um mogilo tapi' makalu maranik no sa' sa' buli pastilah kalau yang makalu kolod sadalah yang makalu kolod yang ada pun setakat bobuong-bobuong macam manu tapi mimang arulah tapi ukuran makalu maranik no susah tokou deskripsilah sebap ino sada'lah yang makalu paling makalu pun barangkali sama' da indu' kariam um macam bobuong kayu ri macam ino oni' yang paling makalu mimang sada'lah.

um warna yang mapakaiku um warnaa maragang jaan warna motomou.

Parlu' nini' sabap untuk tokou mongontong um kabolehan da kabolehan do satakat mana' iro buli mampu'.

Eski boh

Idayat itaakku da rumo yang mosodu da walainyo jaan makagondom da kaluarganyo patutnyo masaruk manalipon da kaluarga kalau malap manalipon iyo pakai video pakai video ri supaya makito rabas sambil bagayad no sambil mokito rabas kaluarga jadi mailang nini koyo gondom no.

Molosu oni pihak iskul jangan indu ama misapul mamadidik da anak ti um kerjasama no misti mokodot lah isa buli maranggang karjasama ibu bapa jangan pihak iskul um da iskul um cigunyo mangira da walai misti aru aru kasinambunganyo um indu ama ogu mangira da walai.

Antanganku da um sakarang ti anak-anak mogilo nini ogu bamain game talipon tapi aru ninilah um bamain da padang bamain bula aru nini main takru ada nini.

Panyanyi mapakaiku lakat nini' Datuk Siti Nurhalijah ri.

um da pikirku um teknologi igaul da bidang pendidikan um amat penting sabap um mimang mabalut sabap um iyo mambantu da proses um mangira' dan balajar.

Sabap lumali ti mogilo sebap nini' serba satu' ialah um karana' kawasan lain no barangkali' um kalau dari segi pertaniannyo isa nogu subur um kemudian tana' no pakayun da kerajaan untuk projik-projik jadi' terpaksa lumalilah da yanan wokon. Kemudian sebap-sebap lain kerana' bokorojo atau nakalap da korojo sino atau perpindahan yang terpaksa dilakukan karana' sebap-sebap misalnyo um mungkin da yanan wagu no ada kepentingan keluarga' sino mosomok um mosomok miy miyan jangan keluarga' ino pun sebap-sebap nini'.

Bajet micukup oni' da kaluarga' ti mimang arulah pasal ada' pasal tokou misti' mapatimbang nini' da kagunaan um duit ti mangaya' da kasasuaian jangan tokou mo mambazir supaya um kaidupan tokou ti isa' talampau susah jadi' misti' tokou mapandai mapacukup da bajet no.

Iti panting um bagi' um ma mengelakkan daripada kuman kuman da kariam tokou sabalum apa lagi' sabalum tokou makan.

Mimang aru iskul da nagara jami ti manyukung da mogilo bahasa ti cuma setakat titi sukungan no isa lagi madaras sa mogilo bahasa pinakai da iskul taim tatiti mau igilo lagi.

Batanang um sembayang modop atau pun melakukan um yang mapatingu' oku suka'lah dalam cuntuhnyo oku suka' mongontong da nu ti um kaadaan da sakaliling walai.

Guru' mentor atau pikanak atau saudara' ti mimang mimang buli mombontuk da kaidupan tokou pasal guru' ti kan iro mangira' tokou supaya majadi da majadi ulun mapandai koyo mentor no mimang masaruk mambimbing da tokou pikanak ti pun iro buli mi mitampu sama'-sama' mapamaju' da tokou pasal salalu' iro iro masaruk manaak da nasihatkah da tokou mamimpin da tokou supaya tokou ti isa' makasala' bah dalam tokou manaruskan kaidupan arian tokou.

Nu um iti pasal mapolos da yo paniaga' ti barangkali' agak sensitiflah um molin tokou mangurai kalau ulun no mau baniaga' kan mau molos modal tapi' kalau pihak kerajaan mimang ada menyediakanlah um bantuan-bantuan misal melalui jabatan-jabatan yang dikhaskan misalnyo RISDA FAMA Tekun yang buli AIM yang buli mopolos da modal baniagalah. Jadi' dari pihak kerajaan mimang adalah kemudahan-kemudahan titi.

Kandak guangku atau pun kaandak guang ulun wokon nini' um mau' mongontong anak-anaknyo sumingkot dari segi' pembalajarannyo sumingkot dari segi' ekonominyo sumingkot daripada nunu-nunu pun untuk masa dapannyo.

um Pesta yang ataupun perayaan magayu jami um pesta um bagandang untuk um suku kaum Bisaya lah.

Oku suka mongontong da sukan babula.

Kalau mau majaga da inan dan kesiatan ti um misti nini um mangalap tokou da time kuo kan um tokou basukan um sumimbul misti nini um aru masanyo tokou um mamajaga da makanan tokou lain ka sembarangan nini makanlah.

Kalau kinekira' angkali' saari' dua puluh ampat jam kalau mamakai da talipon bangkali' saparuh kali' masa antad dua puluh ampat jam maknanya dua balas jam no saari' no mamaguut da talipon.

Pakaian yang mapakaiku da pakayun no biasanyo pakaian no yang sasuailah mitoku' da nunu-nunu acara cuntuhnyo kalau buli obiton tokou da mongoi da ulun kahwin, mongoi da makiunun, buli nini' obiton tokou um mongoi da mongoi da kadai mongoi da mongoi da nunu-nunu oni' program biasa'lah yang isa' momorlukan tokou da mamakai da pakaian yang tatap um ataupun pakaian formal.

um Tumbuan Tumbuan-tumbuan yang yang ada suda tinanum misalnya punti, limau kasturi, um bunga-bungaan ada nini mantanum da buah naga jadi kabanyakanya suda parna makauwa jadi parnah inalap lah uwanyo um suda inakan di macam punti magilo nio punti no tinamuwa tagadun uwanyo masalau jadi ino antara yang suda tinanum yang parna makauwa lah.

Teknoloji ti aru yang mabalut aru yang isa mabalut nini' ino terpulang kepada diri' sendiri' mau macam mana mau mengendali'kannyo.

Isa barapa' sasuai .

Kalau carita' talipon ti mimang mogilo nini' mabalut yang paidahnyo tokou malap dan aru nini' um sa' barapa' mabalut yang tokou malap ino terpulang kapada individu yang penting lapun tokou yang mabalutlah yang isa barapa' mabalut no abaikan kuasa layanun.

Kalau setakat tatiti yang ari'-ari' sino da jami' no um inolah aru iro berlatih-latih nu iti tarian -tarian Bisaya ri anak yang momuloklah kemudian kalau anak ranik ari'-ari' iro bamain gasing.

Makanan-makanan yang iisaa mabalut da akanun atau makabinasa da kasihatan tokou ti buli nini' akanun masa-masa tartentu' antara makanan torono macam makanan yang mogilo kolod kandungan gula'nyo usi'nyo lunoknyo. Jadi' makanan-makanan toroti patut tokou isa' amalunlah.

um mata pelajaran mapakaiku da iskul um ialah mata pelajaran kemahiran idup sebap um kemahiran-kemahiran yang ipira da pelajaran tatino um mangira da murid anak ranik cara um melaksanakan keidupan harian yang berpaidah cuntuhnyo bakabun bacucuk tanam um batukang mamuna da bisikal mangansak da makanan mamajait do konoon dan lain-lainlah.

Kabanyakanyo kabanyakanyo kalau bamain tradisional.

um Perbandingan um basukan mimiso jangan bakumpulan ti ba-ba maka pasukan ti um kalau mimiso ikau isa barapa samangat samangat mu isa barapa kuo pasal isada rumo yang yang nu iti manaak da ijun da um samangat tapi kalau ikau maka pasukan da kiri da isan mu da kurung aru rumo-rumo yang manyapul da ijun.

Pakaian yang selesa dan sesuai jaan inan ku.

um oku musim biskul ri suka' da matapelajaran sejarah sejarah sabap um dengan sejarah no oku mapandai da carita'-carita' laid mapandai da parkambangan nunu masarakat laid nunu cara masarakat laid bokorojo nunu cara masarakat laid mantadbir nunu cara masarakat laid um baperang misalnyo nunu cara masarakat laid baniaga' atau manggal da parjanjian jadi' oku minat da matapelajaran matapelajarn sejarah ti sabap um tokou isa paranah nongontong da cara do kan jadi' bila bacaan sejarah no <coughs> tokou buli bayangkan tokou buli bayangkan ino gaya' ulun dalaid.

Sapatutnya tokou aru mongobit da kuasa IC kad ionyo kad pengenalan diri dan kalau mampanau da nagara ulun mimang tokuu aru passport antarabangsa lah biton tokou.

Cara oku mamaruwang da nilai mamorong da kridit ataupun mamayar da talipaun kariyam ataupun talipun bimbit ti monongnyo mogilo cara buli mongoi mamayar momoli sacara tunai da kadai da badagang buli nini um mamakai da kad kad kridit ka atau kad debit ataupun um buli nini tarus mangguna um mamakai da perbank perbankan da salalum talian

Yanan suci' da walaiku ialah um bilik sambayang um.

Biru laut.

Tokou misti' mangalap daa masa nu iti um tokou jaan kaluarga'lah jaan kaluarga' supaya fikiran tokou um siat um ada taimnyo nini' um tokou mongoi nu iti pamarimbas-rimbaslah da kabun um ino pun manyapul nini' da mamajaga' da pikiran supaya sumiat.

Idayat itaakku do rumo yang guangnyo abak-abak da miso-miso pasal no batanang gulu satagal lapas tatino baru mamikir nunu boh monongnyo yang makaabak-abak da guang ti jadi yumon nunu cara manyalasai isa kuasa yoon kolod guang no.

Sukan yang mapasanang da guangku antangan um permainan main bulalah bula sepak jangan bidminton.

Kalau tumbu-tumbuan yang um masaruk makito kalau sino jami'lah bila matudou oni' antad da modop no sumalura' da walai mimang puun piasau oni' yang selalu' makito.

um Pastinyo untuk mingirumo da tokou um supaya jangan tokou mamiso contohnya kalau tokou maka rumo kalau tokou ada sakit-sakit iyo buli mambantu.

Tokou um kalau guru' guru' no mimang pentinglah dalam kaidupan tokou apabila sudah jadi guru' kena mapandailah mapaturun da ilmu pandai membimbing pandai um mangira' da ulun jadi' ino perkara-perkara yang yang harus ada seorang gurulah guru' no yang penting iyo iklas iklas mangira' iklas mendidik jadi kalau iyo sa iklas mungkin anak murid pun sa makalap da ilmu yang sa iklas jadi' ino pun sa patutlah caranyo mombontuk da kaidupan tokou guru no iyo misti' maka pengalaman daripada pelajarnyo iyo manyampai dengan cara panyampaian yang maparas jadi' mimang macam manulah caranyo.

Makanan siat jangan makahasiat ti monongnyo um mogilo tatapi yang patut um tokou um utamakan ino nio makanan yang saimbanglah kandungan protein karbohidratnyo um makabitamin biasanyo makanan-makanan yang makasiat da inan ti makahasiat ti makanan-makanan yang um makanan-makanan macam sasakut uwa-uwaan.

Oku mau' iro ti barjaya' dalam pembelajaran do um dalam bidang pakarjaan yang iro ceburi' dan iro um nu ti makapanaak da sasuatu' yang barmanfaat untuk nagara'.

Maya da sukan um maka pasukan mimang menyerunukkan um sebab tokou bermain um besam um jangan kawan-kawan tokoulah dengan rumo-rumo tokou jadi kalau iyonyo um mimang mabalut dan menyerunukkan berbanding dengan sukan memiso ti hanya sendiri oni jadi iyo macam untuk kepuasan um diri sendiri oni.

um Musim musim rasam musim magadau um musim rasam kalau musim rasam tatap liudlah ada ada ada duo oni' musim rasam musim magadau magadau ti malasu' kemaraulah maksudnyo musim hujan musim kamaraulah ada duo oni um cuaca' atau pariama' um da da kuo da nagara' tokou ti.

Yang mapakaiku um bansa' seni ti irilah yang bagandang ri um bagandang milolotung kan aru kulintangan inolah.

Setakat titi talipon bimbit atau talipon kariam yang jenama yang pinakaiku ti sada nini makatorimo da masalah atau pun perkhidmatan yang isa mabalut no iyo oni kadang-kadang isa barapa maparas fungsinyo bila makarikot da kawasan yang sada liputan internet.

um Soalan titi maka irak irak nini, tapi um <laughs> kalau semua paling makalu tad da nunu melebih biasanya makhluk makalu tih ngaran tad makhluk jin um makalu tapi jarang lah mokito.

Warana' mapakaiku ri kimaa samalah macam nini da warna langit motomou warna motomou rilah mapakaiku.

um Mimang molusu da mamulai paniagaan di nagaraku sabab um sada rintangan yang magilo lah dan um pihak um ja-jabatan yang wajib menyediakan kemudahan-kemudahan yang di.

Buuk-buk buuk atau carita' anak-anak tampatan yang kabilangan dalam masarakat jami' koyo nio carita' barasaskan binatang ri carita' binatang cuntuhnya carita' um palanuk yang palanuk yang mapandai palanuk yang um buli makaalah da binatang-binatang masalau macam harimau ataupun buayu.

um Cabaranya ya selalunya susah magium da pelanggan kedua um <coughs> kalau perudak idagang ino ulun isa lagi isa lagi kanal isa lagi mapandai jadi dangan tino kalau iyo isa lagi mapandai molin nio mapalaku kuo daganganya no yang kaduanya yananyo badagang yananyo badagang no mungkin isa sesuai di sio jadi barangkali um yanan badagang no ulun isa magilo mongoi sino ulun isa magilo tumalib kamudian persaingan jangan um kuo' padagang kuo' um laid yang sudah laid yang sudah nabuai sino jadi tapaksa iyo basainglah nu-nunu-nunu di sio ulun laid ti dagangan iyo wagu tantulah magilo mosodu bezanya jangan paniaga-paniaga laid jadi ino cabaran yang ada lah da ulun yang baru badagang.

Jadi kalau ada rumo-rumo yang mosodu um da walai mian da yanan liali no kan masaruklah bakirim da abar da ulun yang natatak da walai kalau aru kalabian duit aru masa mau muli muli lah.

Pakaian yang mapakaiku da pakayun ialah pakaian-pakaian yang um yang um nipis sejuk cuntuhnyo pakaian kameja saluar daru ba baju' Melayu um baju-baju' bayang-bayang tradisional bah.

Kalau tinakan da peluang um bercuti da negara ulun um sebap tokou buli mongontong nunu budaya aru da anan disiro da tempat do.

Iti mijik ti kan oleh karana' oku ti dalaid um rock-rock nini' jadi um mijik yang mapakaiku bansa'nyo rocklah.

Sakaian yang mijalanku um jaman titi ialah kerita lah, pasal sakaian tino moluso menyapul mongoi bekorojo mengurus da urusan korojo dangan urusan keluarga lah.

Mogilo mokitoku cuntuhnyo um kalau da likud walaiku makakito oku da bunga raya nu iti um jantung punti dan mogilo lagi'.

Bagi oku manjaga um pemakananlah pemakanan seharian tokou.

um Iti mamajaga da inan ti sa nini molin tatapi um misti konsisten um pertama akan tokou akan um jangan sabarangan um jangan makan mogilo da barang makaumau jangan makan mogilo da barang mosin barang matamis jadi koduonyo tokou misti mogilo bagaraklah um inan no misti obiton bokorojo umos misti issumalura sumalura koduo isa buli tokou talampau um bapikir bapikir mo sampai sa tokou makaodop mamikir masalah jadi ino pun kalau pikiran sa tanang pun makaganggu nini da kesihatan jadi tapi yang utamanyo akanlah akan misti kana jagalah kalau sa jaga payahlah sikit.

Oku suka da sukan main bola jaan apa ini um bajuging.

Pariama' dadau ti maparas monong um antad da madondom lagi' pariama' ti tarang bandarang matuadau no matuadau no basinar tarang angkali' sampai da sodopon kali' ti maparas pariama' dadau no ti .

Kalau da budaya jami' ti ubat-ubatan ti yang dalaidlah aru mipakan um aru barasik aru main baurud aru nini' main bainum waig batawar ri kan bapadiu' paindah um inolah antara cara ulun dalaid ri mangubat.

Tokou kalau sumodoi ti um mimang penting mimang penting untuk sekira'nyo tokou berada da kawasan makawaig banjir nunukah da bowong da laut ino untuk keselamatan untuk keselamatan diri'lah.

Kalau bagi joki bang bansa um sukan yang mapakaiku babula' oni um pasal ino oni' yang molosu' molosu baranti molosu' mongoi bamain.

Parana nini oku mangaal da aktiviti ataupun projek kreatif yang inusahaa jami pertamanyo untuk mangira da yunai-yunai da kawasan kampung indu-indu yang sada korojo tatap okoi nangaal da program untuk um kemahiran yunai mangaalda kek mangaal da kui' jadi program titi buli um mam-manyapul di siro mamasarkan da mamasarkan da um kui' buatan da no secara atas talian.

Oku labih makapakai mian da guang walai berbanding da salura walai kerana kerana kuo rono kuo rono da guang walai tokou rasa salamat dan terlindung dari um pancaran matu adau, angin dan udara isa bersih lah.

um pasal bajet ti um iti kalau bilang makacukup no susah mau cakap kadang-kadang um tokou pun faham musim sakarang barang sudah rinomogo jadi' balanja' macam nanakud jadi' kuolah jadi' yang panting tokou mapandai mangaturlah pandai mangatur nunu kuro gaya' tokou manjimat da balanja' kalau isa' nanti' tatap isa makacukup sabap kalau mogilo pun onsoi da duit kalau ikou isa' mapandai mangatur sama' nini' macam manu.

um pamainan anak-anak da pogunku um separti' um bagasing um bakikik um nu iti takru um main main simban.

Macam-macam permainan aru permainan moden aru nini' permainan tradisi. Pemainan moden no cuntuhnyo yang pemainan yang biasalah di aru damati ti cuntuhnyo permainan da um babula' um batakrau um bidminton jaan pemainan yang kalau pemainan tradisional no cuntuhnyo pemainan bakikik bagasing dan arulah kali' main guli da dan sebagainyo.

Paidah mamakai da teknologi ti monongnyo mogilo teknologi ti molos-molosu tokou mangaal da korojo molosu tokou um balajar aru nini masalah ataupun risiko tokou mamakai da teknologi ti kalau tokou isalah guna misalnyo kalau talampau tokou taksub talampau tokou talampau tokou mogilo mamaguna da talipun kariam misalnyo jadi masa tokou ni mogilonyo um mogilo nio tokou mambazir masa sampai tokou korojo tokou pun mangandala hubungan tokou jangan keluarga pun isa no gu rapat macam da laid.

um mongoi da panggung ti jarang mongoilah lagi' sekarang semua cerita' aru da tv jadi tokou sa' dalaid mimang ada mongoilah sakarang ti kalau mongontong pun um sudah ada da walai tv cerita' wayang.